Blender ko nafaade e njiytaade ngelɗi ɓe soodiri. Nde eɓe daɓɓi, ngal fiya njiytaade jeyɗi, hikkinaa e ngelɗi ɓe foti. Ko njiytaade mawniraade, ngal njaltina laawol ngam miijo ɓe.